Untuk ini olahraga yang ini neme hataholi fe'ek bisa nonton nai negara ia sona bisa leo ini bola sepak bola bisa juga leleo MotoGP, boma bisa leleo ini renang.